Za manokagna alongany tsy dia magnara-damaody fa rehefa fitafiagna hoe azahoako aigna dia efa ataoko. Tsy, tsisy, tsy dia misy hoe fitafy karakôry na hoe karan'izany.